Tumndo ko taretech kenai kiit ne kiyae paishek che chook chepo keny, ng'o kararan kii koyae ko- ko toos kiyae nee sikeuikiitu noto kiyae paisheek, ko ng'o kara ng'o yaa, ko kikiane eng' chiito na kayai ko yait, a ko kora, ko tareteech koyaat kapwatuutik ng'o sikenai kele ole ki kweritoi emeet, ta reteech kenai kora kele ya kii anda koi kararan, ko ng'o kararan ke rupe notok kararan, ko neya, ko ki me ke. ko- ko mamii tumndo ne kii yaa, ne ki ne kii nikiyae poisheek ne ki mo ko kararan, kora tumndo ko taretech ketesetai tukuuk che kiyae paisheek akoi kong'et kei ipinda ake akoi ipinda niin ake, ko toretech kenai kenai ng'o ka kileel anan tos kaki kaki kakiyai ko karaniit ko myeit.